<noise> <hesitation> maksudnya idodiawo wola sebanga de aji dodiawo ngoji wola sebanga nagaka <noise> moi ami umur <noise> <hesitation> moi tiga pulu taon moi sama sama de ngoji aji umur ma kasama sama de ngoji tapi ngoji to ririaka madei muna maruka <noise> empat empat puluh ngoji mane makomoteke okia nege ato je enam puluh <noise> lebe mane aji umur moi mi dai ma sonoa oko manege done ami umur manege tiga tiga puluh kia bolo